<hesitation> أنا طفولتى كانت بجزان، مربايا هونيك <hesitation> بمنطقة أبو عريش، <hesitation> كانت كان الوضع جميل وكانت طفولة هادئة ، الإمارة مرة حلوة واسعة وهادئة، و ما - بعيدة عن الصخب بعيدة عن كل شى، الطبيعة فيها مرة حلوة فاا، بس كانت مرة حلوة طفولتى.